احب اقلب بل الموبايل او اطلع العب كرة قدم مع جماعتي ،اطلع على الحديقة اسقي النباتات افرفر، نلعب دومينه ورق نطلع بمكان مفتوح نفتر بل الاسواق وهشكل شغلات شبابية اكثر شي.